спасибо э наверно надо будет предоставить слово вице министру министерства торговли и интеграции кушуковой жанель сабыровне пожалуйста по
спасибо большое за вопрос
да э вице министр курирующий в данном направлении сейчас на мвк связанном с коронавирусом находится но я постараюсь ответить на вопрос
э что касается ретро бонусов сокращением
ну возможности вообще установления такой нормы и сейчас вот рассматривается в рамках э поступившего разрабатываемого законопроекта вот владимир карпович ваше предложение как раз есть по этому поводу я думаю
что мы найдем какой то взаимоприемлемый выход э так как этот вопрос нужно необходимо отрабатывать не только
с поставщиками этой продукции но также с непосредственно с самими торговыми сетями так как тоже представляет определенный вид бизнеса
но вопрос действительно очень острый стоит и мы его решаем сейчас
а что касается до ставки эээ и исключения цепочек
посредников э то данный вопрос также мы э хотим решать во первых за счет э тех м формируемых торгово логистических складов опять таки так называемых продуктопровод которая разрабатывается программа
э все вот эти вот меры которые позволят устранить лишних посредников и э сократить надбавки которые
возникают э в процессе доставки готового товара до прилавка
э я думаю что будут решены и меры мы также предполагаем эээ отразить все в разрабатываемой программе по развитию торговли спасибо
но э там возникает вопрос о системе контроля за деятельностью торговых предприятий
ведь вот в этом э стоит задача
поэтому если у нас нет должного уровня торговли тогда и получается они что делают что хотят то и делают
вот система контроля как в вашем министерстве сейчас разворачивается
вот сейчас мы как раз и э разработали новый проект закона в сфере тех регулирования э и как раз э по э в части именно защиты
обеспечения контроля качества производимой продукции
на самом деле сейчас конечно у нас применяется и технический регламент евразийского союза национальные стандарты в которых говорится о том что вся продукция которая у нас производится и обращается она должна срого им соответствовать
отдельные проявления это конечно незаконно являются если они являются фальсифицированными или э не соответствующими тех регламенту они конечно подлежат и изъятию там и уничтожению в соответствии с законодательством это уже дело м правоохранительных органов
но э в закон о тех регулировании вносятся сейчас изменения и закон по именно что в части качества продукции я думаю
что вместе с вами мы найдем эээ соответствующие нормы законодательства которые позволят нам регулировать это уже э на более серьезном уровне
э спасибо ы сөз
слово предоставляется депутату звольскому сергею адамовичу прошу
да спасибо владимир карпович
кесикбаевич мой вопрос тогда адресован вам
в соответствии с приказом министра финансов республики казахстан от тридцать первого октября две тысячи девятнадцатого года об утверждении правил осуществления закупов товаров работ услуг национальными холдингами
национальными компаниями и организациями закуп сельскохозяйственной техники именно через ао казагрофинанс проводится через электронную площадку евразийский электронный портал
в связи с этим э усложнился процесс подачи заявки сельхозтоваропроизводителями на приобретение сельскохозяйственной техники в лизинг удлинились сроки рассмотрения
ну к примеру лизингополучатель пройдя все процедурные вопросы должен дождаться результатов электронных торгов
подав заявку к примеру на трактор с линейки той марки которую он уже эксплуатирует но по результатам торгов м лизингополучателю предлагается трактор такой же мощности но другого завода изготовителя ну к примеру китайской сборки
несогласие лизингополучателя с результатами торгов является отказом от финансирования
сапархан кесикбаевич скажите пожалуйста не явится ли сложившаяся ситуация в каф е эээ для многих сельхозтоваропроизводителей причиной срыва завоза техники для весенне полевых и уборочных работ спасибо
сергей адамович э спасибо за вопрос
ну э в принципе проблему знаем и основная проблема здесь заключается в том что э это сельхозтоваропроизводитель как вы говорите заказывает одну технику ему предлагают другую технику
там и по качеству и по техническим характеристикам по цене проблема
мы э этот вопрос с министерством финансов э согласовали
эээ сейчас будем возвращаться на э старую схему без э государственных закупок
мы сейчас э правила вывесили на обсуждение вы знаете это любое правило на обсуждение
э на то чтобы сейчас сельхозтоваропроизводители
обновились ну
видимо где то э все таки негативная эээ часть будет но мы постараемся этот приказ э быстро согласовать
главное э принципиально сам вопрос решили
сапархан кесикбаевич а вообще как он мог возникнуть
в конечном итоге за лизинг производитель отдает свои деньги и плюс еще проценты
э и если взять по рассрочкам он получается в полтора раза больше тратит за трактор и кто то ему навязывает
и при том может быть не качественный а он его не хочет
если бы это было чисто государственные деньги как вот закон там понятно
а здесь частные деньги он платит и он еще извините должен кто то ему чего то навязывает
здесь надо делать очень быстрее и извините но это вообще ни в какие ворота не лезет
спасибо слово предоставляется депутату темиржанову пожалуйста
спасибо владимир карпович
мой вопрос адресован заместителю акима акмолинской области
уважаемый галымжан кенжешевич
как вам известно уже в нашей стране больше десяти лет реализуется дорожная карта под названием продовольственный пояс вокруг нашей столицы вот
хотелось бы узнать у вас вот э согласно утвержденной дорожной карте э до две тысячи двадцать первого года вы должны были ввести э дополнительно
пять молочно товарных ферм общим общим поголовьем семь тысяч двести голов
вы должны были построить э одно один мясоперерабатывающий завод
мощностью пять тысяч э тонн в год
а также вы должны были дополнительно ввести определенный объем э орошаемых земель на территории акмолинской области
на наш взгляд в последнее время этот вопрос э немного вышел из э поля зрения акимата
вместе с тем да мы отмечаем положительные э стороны э которые вы предпринимаете э
к примеру это торговая сеть акмол это четыре специализированных магазина для реализации продукции именно сельхозтоваропроизводителей акмолинской области ну и в принципе на этом все
хотелось бы понять
какое какие шаги область будет предпринимать в дальнейшем для реализации утвержденной э дорожной карты
и эээ какие дополнительные меры с учетом того что у нас сегодня все меняется да вы знаете и
количество населения в столице э неуклонно растет
вот даже мы уже час сидим у нас доллар с четыреста пятнадцати до четыреста сорока вырос э за этот час
поэтому я хотел бы понять э какие конкретные шаги будет акмолинская область предпринимать для э того чтобы наш продовольственный пояс вокруг нашей столицы
на месте тоже не остался спасибо большое
э спасибо э слово предоставляется заместителю акима акмолинской области абдыкалыкову галимжану кенжешевичу пожалуйста
включите микрофон
сұрағыңызға рахмет түсінікті
шынында да ақмола облысы аумақтық географиялық орналасуына сәйкес елорданың азық түлік белдеуін құрушы негізгі өңір болып табылады
бірінші бірінші сұрағыңыз жаңағы
суармалы жер туралы
бүгінгі күнге он по итогам девятнадцатого года жиырма төрт мың гектар суармалы жер бізде жұмыс істеп келді
осы жылы жиырмасыншы жылға тағы да төрт жарым
суармалы жердің көлемі төрт жарым мың гектарға көбейтіледі
сонда соның нәтижесінде осы жылы жалпы көлемі жиырма сегіз мың гектар алты жүз і жиырма сегіз мың алты жүз
жиырма сегіз бүтін алты ондық мың гектар суармалы жерге картоп көгініс азық түлік өнімдерін отырғызуы жоспарлануда
сіздің сұрағыңыз жаңағы ы ірі сүт фермалары туралы
облыс екі мың жиырмасыншы жылы нұр сұлтан қаласын сапалы экологиялық таза азық түлікпен қамтамасыз ету жолында
біршама жобалар іске асыруда
атап айтқанда ақкөл ауданында бір мың екі жүз бас асылтұқымды
можно говорить да
да да пожалуйста пожалуйста
в аккольском районе этот схп то есть тоо ақкөл і тоо еңбек на тысячу двести голов
целиноград ауданында бір мың екі жүз басқа арналған сүт і ірі асылтұқымды сауын сиырына арналған ен дала кешен салыныватыр
үшінші кешен ол
ол ыыы бұл целиноград ауданында ақкөл ауданында і үшінші кешен і астрахань ауданындағы камышинка селосында салыныватқан мың басқа салынған ірі кешен салынып жатыр
осымен қатар сонымен қатар
естіген шығарсыздар і астрахан ауданында бавария жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жылына бес мың тонна
ет өндіретін шошқа етін өндіретін і үлкен кешен салынуда
одан басқа макинск құс фабрикасы
екінші кезеңдегі тағы да жиырма бес мың тонналық құс етін өндіретін кешен салынуда
осының осы істердің ы осы біздің істелген шаруалардың арқасында
екі мың жиырмасыншы жылы
ақмола облысы елорданың ет өнімнің қажеттілігін отыз үш пайыз сүт өнімдерін жиырма төрт отыз төрт пайызын жұмыртқаға
қажеттілігін тоқсан төрт пайызын картопқа қажеттіліктің тоқсан екі пайызын көгініске қажетті і көгініске қажеттіліктің отыз пайызын
жаңағы қажеттілігін өтейміз деп жоспарлауда
осыдай осындай бізде шаруашылықтар жүріватыр
спасибо рахмет сұрағыңызға
слово предоставляется депутату бижановой
спасибо уважаемый владимир карпович
если позволите я задам два вопроса коротко
мой вопрос продолжение э коллега мусурман озвучил очень важную тему актуальнейшую вопрос снижения цен на продовольственные товары
здесь выступал представитель
оптово распределительного центра с караганды
в ходе выезда депутаты ознакомились с работой этого центра
отличный проект я скажу
он позволит решить массу задач которые на сегодняшний день ставит и глава государства
это обеспечение прямой связи между сельхозтоваропроизводителями и потребителями исключение той армии посредников от поля к столу потребителя это увеличение создания количества рабочих мест и так далее
а представитель министерства торговли сейчас заявил что э ведется работа по созданию товаропроводящей системы в казахстане в том числе посредством строительства орц
как известно этот орц у нас вообще единственный в казахстане пока первый
и до настоящего времени не определен их однозначный статус
поэтому вопрос к представителю министерства торговли и интеграции
э учитывая значимость и высокие социально экономические выгоды от строительства рассматривается ли министерством вопрос о присвоении статуса инвестиционного приоритетного проекта таким центрам
и если да то возможно ли решение этого вопроса уже в этом году
потому что это все актуальнейшие вещи которые мы все должны стремиться и с этим вопросм нужно ускоряться
и второй вопрос также к представителю министерства торговли и интеграции к вице министру национальной экономики жасулан хасенович к вам
мы с владимиром карповичем уже второй год поднимаем в депутатских запросах тему запрета параллельного импорта
этот вопрос который необходимо решать на уровне евразийской экономической комиссии крайне медленно продвигается рассмотрение
и на наш взгляд позиция и доводы казахстанской стороны неубедительны в еаэк
причиной тому служит отсутствие единой позиции уполномоченных в этом вопросе государственных органов
также периодически одна из сторон союза начинает выражать сомнения в необходимости решения этого вопроса исходя только из собственных интересов
напомню я для вас коллеги депутаты в настоящее время запрет на параллельный импорт влечет кратное увеличение стоимости э на товары
повышенного спроса для потребителей в казахстане в том числе и на сельскохозяйственную технику на запчасти на фармацию и так далее
запрет этот действует уже шесть лет
цены растут ежегодно
изначально задача стояла завести сюда инвесторов производителей этой продукции
к нам так никто и не пришел а вопрос этот также и не решается
соответственно у меня следующий вопрос к двум ведомствам
проведен ли качественный анализ ценовых политик иностранных товарных знаков э оригинальных товаров и их монополизация на рынке казахстана
и когда наши уполномоченные органы примут однозначную позицию по данному вопросу по протоколу двух тысячи четырнадцатого года к договору еаэс спасибо
слово предоставляется вице министру э министерства торговли и интеграции кушуковой
жанель сабыровна пожалуйста вам вопрос
спасибо большое за вопрос
да однозначно вот этот вот э деятельность эээ орц она будет отнесена к инвестиционным приоритетным проектам с тем чтобы
предприниматели могли получать налоговые инвестиционные субсидии на
на сегодня уже во первых деятельность складская м складское хозяйство и вспомогательная транспортная инфраструктура уже внесена в перечень приоритетных видов деятельности
и теперь для того чтобы получить его нужно заключить просто этот инвестиционный контракт непосредственно с самим э предпринимателем который собирается это дело начинать и с комитетом по инвестициям министерства иностранных дел
спасибо а вот вопрос прозвучал вторая часть вопроса
можно ли в этом году начать реализацию инвестиционных проектов в других
областях по вашей программе вы там даже цифру определили что на развертывание логистических центров вы выделяете планируете выделить более двухсот миллиардов тенге
когда они будут выделены и в этом году начнется ли развертывание других логистических центров

жанель сабыровна да да
э на сегодня уже начинаются э у нас уже есть проекты по казахстану по строительству
скажу что вот
у нас выделено да действительно на вот аль фарух который сегодня был эээ презентован э также несколько проектов еще э имеются у нас к сожалению вот подробной информации нет я могу предоставить ее письменно э запросить
но все деньги которые мы э планируем освоить в текущем году для их для именно для этих целей э насколько я знаю у нас обсуждается в министерстве что они будут полноценно освоены
жанель сабыровна ну мы я понимаю что вы
на замену пришли но готовиться же надо в конце концов
ну что за дела
письменно пожалуйста ответьте
э теперь жасулан хасенович вам
вопрос прошу очень важный вопрос параллельный импорт
вот э я хочу добавить что у нас
трактор джундир
две тысячи пятого года э его стоимость увеличилась в два с половиной раза
до сегодняшнего вот он стоил двести пять тысяч э евро сейчас шестьсот
то есть что делать нам с параллельным импортом пожалуйста
я вот хотел спасибо за вопросы по первому вопросу прокомментировать да что
относительно включения
торгово распределительных центров э в окэд ы
здесь работа м на самом деле окэд ы они соответствуют международным стандартам поэтому здесь требуется время это раз
и во вторых э необходимо принципиально понять надо ли э торговые э объекты включать в приоритетный вид деятельности да
потому что на самом деле э здесь необходимо выбирать баланс между поступлением в бюджет и э освобождением э от той или того или иного рода деятельности от
налогов поэтому мы будем э детально изучать этот момент и
определять целесообразность
по второму вопросу по параллельному импорту
да это давняя проблема она еще тянется с э там с две тысячи одиннадцатого года если я не ошибаюсь
э здесь пока э единой позиции нет
мы обсуждаем и э я думаю что в этом году понимание будет спасибо
но мы же приводим цифры в два в три раза лекарства дорожают техника в три раза дорожает
посредники и поставщики дистрибьюторы на нашей территории вообще
ведут себя как хотят э
и мы вынуждены у нас нет производства вынуждены идти у них на поводу это неправильно
вы пожалуйста не в течение года а ускоряйтесь и решайте эту проблему побыстрее
мы вам уже не первый раз об этом говорим а вы все там втроем мин юст э вы и мин фин не можете разобраться
слово предоставляется депутату каратаеву пожалуйста
слово включите депутату каратаеву микрофон
и повнимательнее там
рахмет құрметті владимир карпович
менің сұрағым ауылшаруашылық министрі сапархан кесікбайұлы омаровқа арналады
бүгінгі таңда қазақстан
өнімдерінің алты тобы азық түлік қауіпсіздігі деңгейі сәйкес келмейді
оларға қант сексен сегіз пайыз балық жетпіс төрт пайыз ірімшік және сүзбе елу пайыз құс еті қырық бес пейыз шұжық отыз тоғыз пайыз және отыз жеті пайызды құрайтын алма жатады
сонымен қатар шетелден импортпен келетін бұл тауарлардың жыл сайынғы айналымы бір миллиард доллардан асып отыр
нұр отан партиясының сайлау алды тұғырнамасы бойынша еліміздің ішкі нарығын отандық ауыл шаруашылық өнімдерін толықтыру және негізгі азық түлік топтарын импорт үлесін азайту міндеттері қойылған болатын
бұның нәтижесінде ең алдымен құзырлы орган органның назары отандық тамақ өнімдерінің өндірісін ұлғайтуға бағытталу тиіс делген
тұжырымға келеміз
осыған орай импортпен келетін құс еті және сүт өнімдерінің үлесі азайту бойынша нұр отан партиясының сайлау алды тұғырнамасында қойылған міндеттерді шешу үшін сіздің министрлігіңіз қандай шаралар қабылдауда рахмет
рахмет і фахриддин әбдінәбиұлы
иә бүгінгі күні і біз үшін мына сіз атап өткен алты тауар өте маңызды
олардың ы импортын азайту бойынша ы нұр отан ы партиясында да жаңа ы мемлекет басшысы да біздің алдымызға сол тапсырма қойған
бүгінгі күні жаңа берік серікұлы ы айтып кеткендей бізде
үкімет бізге осы алты бағыт бойынша біздің жұмыс жоспарымызды бекітіп берді
алты бағыт бойынша бүгінгі күні
бағдарламамыз бар
біздің жоспарымыз бойынша екі мың жиырма төртінші жылға дейін ііі осы бес алты бағыт бойынша біз і жүз пайызға шығуымыз керек
ол үшін і біз қазір әрбір инвестормен
бөлек бөлек жұмыс істеватырмыз
мысалы тауық етінен бүгінгі күні бізде жүз елу үш мың тонна кіріп жатыр
қазір былтырғы жылы біз
тоғыз а сегіз
компаниямен жұмыс істедік
сол компаниялар бүгінгі күні і өздері мынау ы тауық етін өңдейтін заводтарды салу жұмысын бастап кетті
егер солар ендігі жылға алдынғы ы одан кейінгі жылға осы бастаған зауыттарды бітірген болса біз мына і бітіретін болса і біз жетіспейтін көлемді
сол зауыттардың күшімен жабамыз деп жоспарлап отырмыз
ол жұмысты қадағалап отырмыз
алма бойынша да солай
алма бойынша да мына қазіргі кезде біз мына алма бойынша жаңадан ы бастап келе жатқан орта немесе кіші
тауар өндірушілерге і жаңағы расчет жасап отырған жоқпыз өйткені олар і біз тез шығу үшін ы олардың уақыты да жетпейді күші де жетпейді
сондықтан бұл бағыт бойынша да өзіміздің і недегі
мына оңтүстік жақтағы көптеген бүгінгі күні дамып келе жатқан осындай алма бағын өсіріп отырған жеміс жидек бағын өсіріп отырған компаниялар бар солармен тікелей жұмыс істеватырмыз
бізге тез тез өсіп тез жабу үшін мынандай өзінің базасы бар мамандары бар жаңағы ыыы қаржылай мүмкіндігі бар сондай компаниялармен жұмыс істеуіміз керек
бірақ арғы жағы тоқтап қалады деп айтпаймыз ол жағы да әрі қарай жүреді
ең і қиын мәселе бізде мынау қант қызылшасы бойынша
өйткені қант қызылшасы бойынша бүгінгі күні бізде і үш зауыт бар
ол зауыттардың жағдайын өздеріңіз білесіздер
олар былтырғы ғасырдың жетпісінші жылдары салған
і ол зауыттарды қайта қайта модернизация жасаватырмыз бірақ ол жасаған модернизациядан ешқандай пайда жоқ өйткені ол модернизация жасаған сайын оның шығарыватқан өнімінің бағасы ы асып кетіватыр
сондықтан і бізге ол жаққа қазір
жаңа инвесторлар алып келу керек жаңа технология алып келу керек
қазіргі инвесторлар бізде ііі жамбыл облысында қызылша деген компания
сол жақтан қазір олар биылдан бастап зауыт саламыз деватыр
екінші мына ы павлодар облысында ы қытай компаниясы бар олар да зауыт саламыз деп жатыр
тағы бір ііі нидерландтық компания бар олар да келеміз деватыр және түрік
бірақ енді
негізгі мәселе бұлардың барлығы мынау жер бер дейді өзіміз егеміз дейді і сол проблема
біз енді оларға қазір анау ііі сендер мынау ы өңдеу зауытын салындар ал жерді мына біздің жергілікті і шаруалармен кооперация құруға көмектесейік деп і сондай жұмыс істеватырмыз
сүт өнімдері бойынша енді і біз сүт өнімдерін де бізде ыыы ең соңғы мына і үлкен і сүт фермалары екі мың он бірінші жылы салынған
ол жаңағы мына зенченко
кім сауэр одан кейін сүт фермаларына ешқандай
аса көңіл бөлінбеген
осы он бірінші жылдан бері биылға дейін
он он бес пе і сондай ғана үлкен і ферма салынған тауарлық ал қалғандардың бәрі жаңағы не
личное подсобное хозяйстводан жиналыватыр ғой енді қазір
сондықтан біз і мына сүт мәселесін шешу үшін биылдан бастап ы жылына кемінде жиырма бес
жаңағы сүт тауарлық фермаларын саламыз деп і жоспарлап отырмыз

адам і салатын шаруалар бар

спасибо слово предоставляется депутату құдайберген төлепұлы ы ержанову пожалуйста
рахмет ы құрметті
карпович менің сұрағым
сапархан кесікбайұлы сізге
мынау ы мал
шаруашылығының өнімдерінің сапасы мен ы бағасына келетін болсақ ол көп факторларға байланысты мына жерде әріптестерім көпшілігі оны айтып өтті де өзіңіз де өзіңіздің ы докладыңызда айттыңыз
соның ішінде біреуі мынау қайта қайта айтылып жатқан мал азығы қорына байланысты
мал азығының жаңағы мына сапасы ы оның жаңағы ммм қолжетімділігіне осы тікелей бір біріне байланысты екені белгілі
осы жөнінде қандай ы қолдаулар
қарастырылып жатыр мемлекет тарапынан
егер де жақсы қолдау болатын болса мал азығы жеткілікті болатын болса меніңше жаңағы құс шаруашылығы болсын мал шаруашылығы болсын оның дамуы бізде қамтамасыз етіледі
екінші сұрағым менің і экология геология және табиғи ресурстар вице і министріне
мынау ы шардара су қоймасы мен көксарай су қоймасы негізі бағытталған жұмысы ол ы түркестан облысы мен і қызылорда облысының шаруаларына бағытталған
су жинақтап осы кезінде ііі жаңағы сумен қамтамасыз ету
қаншалықты үлкен ыыы қиыншылықпенен елбасының өзінің қолдауыменен і мына көксарай су қоймасы салынған владимир карпович сіз де жақсы білесіз қанша қаржы шыққанын
соған қарамастан бүгінгі таңда і екі су қойманың і сиымдылығы сегіз миллиард екі жүз миллионның шамасында болуға тиісті
і бірақ бүгінгі таңда екеуі де ы өзінің толық жоспарлы ыыы жаңағы м көлемін алған жоқ су толған жоқ
і тоқтағұл су қоймасында қазір критический төменгі уровеньде тұр он екі миллиард оның сиымдылығы он тоғыз миллиард
ал қазір ол он екі миллиардта тұр ол демек биыл жазда су кем болады аз болады
соған қарамастан бүгінгі таңда
бірнеше күн болды мынау арнасай ы су реттегіш деген бар ол апатты су реттегіш это аварийный водосброс через который на сегодняшний день сбрасывается пятьдесят кубов воды пока в секунду в узбекистан
а это нельзя допускать потому что это это не должно быть такого
в принципе потому что это аварийный водосброс когда мы например э не вмещаем эти объемы воды
ежегодно раньше сбрасывалось от трех до пяти миллиардов кубов воды когда нам самим не хватало
а сейчас вот в последние годы от одного миллиарда и более до трех сбрасывается в этот эээ водоем
хочется спросить на каком основании это делается
да я знаю сейчас будет такой ответ что узбекистан нам даст воду махтаральский район жетысайский район
у узбекистана нет источника воды
вода приходит к нам из киргизии из токтагульского водохранилища которому казахстан киргизии помогает э ради нашей воды чтобы мы воду получали помогает э нефте это самое

как гсм другими изделиями там да и всячески стараемся чтобы зимой э токтагульская гэс не работала а сохраняла этот объем воды и чтобы мы ее получали
а сегодня получается что мы отдаем воду в узбекистан и тем самым наши крестьяне э получают второй удар это удорожание воды
потому что средняя стоимость воды э складывается на потребителях наших казахстанских
поэтому пожалуйста вопрос на каком основании сегодня сбрасывается вода
спасибо м пожалуйста сапархан кесикбаевич вам первая часть во второй вторая
зам министра экологии громову сергею николаевичу тоже пожалуйста будьте готовы прошу
иә бүгінгі күні мынау ы азық

мал шаруашылығын азықпен қамтамасыз ету мәселесі өте күрделі мәселелердің біреуі
бүгінгі күні біздің
мүмкіншілігіміз алпыс бес пайызды ғана ы қамтамасыз етіп отыр
ал егер біз мынау мал санын басын көбейтеміз десек ы осы

өсімдік өніміне і көп бөлуіміз көңіл бөлуіміз керек
сондықтан бүгінгі күні біз мынау ы тұқымдық материалды субсидиялау мәселесін
әрі қарай жалғастырыватырмыз
бұл жердегі өзгеріс мына ы тұқымдық материалды бұрын шетелден алып келген материал субсидиланбайтын болған биыл ы биылдан бастап біз сол өзгерісті
енгізіватырмыз өйткені енді қанша дегенмен мына шетелден келген материалдардың өнімділігі біздікіне қарағанда жоғары
екінші тыңайтқыштарды субсидиялау мәселесі бар
үшінші мынау ы бүркіп суару
машиналарын субсидиялау мәселесі бар
елу пайыз басқа инвест субсидиялар жиырма бес пайыздан болатын болса бұл
бүркіп і суару аппараттары біз бұл ы бағытта елу пайызға көтеріп отырмыз
бұдан басқа ы жаңағы ыыы инвестициялық субсидияны айтып кеттім
банктен алу ы кредиттік мәселені і субсидиялау і кредит көтермесін субсидиялау мәселелері бар
и і жаңа және мынау ыыы қарапайым заттар экономикасы арқылы бүгінгі күні ы жеңілдетіп
несие беру мәселесі қаралған
спасибо сергей николаевич пожалуйста по коксараю по шардаре сколько сейчас там и там накоплено воды и причины сброса воды в арнасай
хорошо спасибо за вопрос
шардара вы знаете вместимость ее пять и два кубокилометра
сегодня уже накоплено
четыре почти девятьсот кубов
э коксарай вы знаете сегодня мы не можем больше чем два два и два кубокилометра накапливать поскольку эээ дамба плачет нужен ее ремонт
на это мы просим
ну деньги у правительства
и коксарай тоже будет наполнен
у нас сегодня разработан режим работы шардары и коксарая
мы их наполним а сбрасывать в арнасай мы по многочисленным просьбам узбекской стороны начали
но у нас есть оговорено условие если будет поступать к нам в водохранилище шардара и дальше потом мы сбрасываем четыреста э в коксарай и сто
в сырдарью если будет меньше семисот пятидесяти кубов в секунду мы прекращаем сброс
узбекская сторона если нам это обеспечит тогда мы полностью э наполним водохранилище
спасибо конечно за вот такое вот
пожелание но я должен сказать что у нас предстоит тяжелый год на юге маловодный
снега очень мало здесь уже правильно сказали то что токтагульское водохранилище даже по сравнению с прошлым годом на два кубокилометра меньше
это не говоря что полная загрузка да где то больше семи кубокилометров меньше
поэтому мы сегодня с киргизской стороной заключили соглашение на сброс нам триста миллионов кубов воды в сезон
мы мы будем им заранее вот давать сейчас электроэнергию а в июне июле августе нам триста миллионов кубов воды нам в обмен на электроэнергию будет
сейчас мы прорабатываем вопрос дополнительно с таджикской стороной на сброс тоже трехсот миллионов кубов воды в обмен на электроэнергию
там выгоднее условия с таджиками
этот вопрос прорабатывается но
я вам еще раз могу сказать что нам очень сложно будет обеспечивать э летом наших э крестьян водой поскольку год маловодный и думаю
те что излишки мы хотели бы сбросить в арнасай если нам не будет хватать мы не будем их сбрасывать спасибо
пожалуйста микрофон депутату ержанову включите да спасибо
сергей николаевич я же сказал что у узбекистана нет источника воды как он может дать
он не может дать эта вода наша которая идет с киргизии
ну если есть такое соглашение надо ее как то что такое многочисленные просьбы
мы наверно суверенное государство которое независимо ведем свое хозяйство
вода это наш товар
это водохранилище наше и потом
и должны мы ее использовать для себя
то что мы сейчас отремонтировали шардаринскую гэс модернизация прошла на почти семьдесят миллиардов эээ то есть миллионов евро
и она загружена всего лишь на семьдесят на шестьдесят пять процентов сейчас
а когда могла работать и отдавать государству возвращать эти деньги
вырабатывает м тот же дефицит электроэнергии который у нас существует на юге
а вода вот она из года в год это повторяется
мквк вот международная комиссия водная комиссия она работает только в интересах одной стороны
а казахстан как бейшара ағашка это не может свои эти выставить свои требования
ну давайте хоть мы воду свою которая у нас находится сохраним
а эта вода по каналу которая должна приходить узбекистан никакого отношения не имеет к нему
это просто я не знаю ну надо отработать механизмы до до конца и поставить точку в этом спасибо
можно да дополнительно да пожалуйста сергей
во первых э шардара у нас не в энергетическом режиме работает она для того накапливается чтобы потом э снабжать водой и кызылординскую и туркестанскую область
по мере возможности мы даем и для гидростанций для того чтобы она вырабатывала электроэнергию это раз
второе каждый год не сбрасывается ни миллиард ни два
в прошлом году двести миллионов сбросили туда в арнасай
я не менее патриот нашей страны чем
депутаты присутствующие но я вижу вижу э прекрасно что нам будет тяжело летом
если сегодня нам не находить общий язык с нашими соседями э узбеками мы к сожалению сидим внизу все практически кроме иртыша кыргызы узбеки и так далее выше нас
понятно что это не узбекская вода но зависит сколько пропустит зависит от узбекистана
они по пути вы знаете
если по сырдарье два с половиной кубокилометра говорят потери ну это невозможно таких потерь но они преподносят нам такие потери
и поэтому для того чтобы договариваться нужно наверно договариваться на обоюдных условиях
тем более мы по нашему
графику мы наполняем и шардару и контррегулятор
спасибо уважаемые коллеги мы уже пятьдесят минут э предлагается прекратить э задавать вопросы нет возражений мы приняли решение
сапархан кесікбаевич көп рахмет отырыңыз
спасибо выступающих

все мы уже м вопросы ответы прекратили
спасибо если есть к кому то э ответ э пожалуйста подойдите дайте дополнительно лично
э слово эээ для выступления предоставлется депутату э картабай э жексенбаю картабаевичу дюйсенбаеву пожалуйста
ы рахмет владимир карпович
уважаемые коллеги
для того чтобы стабилизировать цены на продукты питания на внутреннем рынке необходимо в первую очередь наращивать производство сельскохозяйственной продукции на основе повышения продуктивности полей и ферм
о каком увеличении сельскохозяйственной продукции можно вести речь если у нас в целом по республике за последние годы в отрасли не произошли существенные изменения
и экономический вклад сельского хозяйства в ввп страны продолжает оставаться на низком уровне то есть четыре с половиной процента
без ежегодного наращивания производства сельского хозяйства невозможно сократить расходы граждан на продовольственные товары
если в две тысячи восемнадцатом году в среднем казахстанцы сорок девять и семь десятых процента своих расходов
направляли на продукты питания то в две тысячи девятнадцатом году этот показатель составил уже пятьдесят один и два десятых процента
похожая картина в казахстане наблюдалась в начале двухтысячных годов
это при том что объемы гос поддержки сельского хозяйства растут ежегодно и за последние пять лет объем субсидий вырос почти в два раза
в этой связи возникает резонный вопрос а где же ежегодно выделяемые триста четыреста миллиардов тенге государственной поддержки
куда ушли в песок
к примеру начиная с двух тысячи четырнадцатого года в целях развития отрасли мясного животноводства был импортирован племенной скот мясного направления на сумму пятьдесят восемь миллионов долларов сша
в две тысячи пятнадцатом восемнадцатых годах было выделение дополнительно еще ста двадцати пяти миллионов долларов
несмотря на такие вложения импорт мяса и мясной продукции не снижается и составляет ежегодно двести двадцать миллионов долларов
а экспорт мяса сорок пять миллионов долларов то есть импорт превышает экспорт в пять раз
завоз скота продолжается и по сегодняшний день
а где же отдача
из приведенных данных мы ее не видим
прежде всего такие результаты складываются из за отсутствия научного подхода к селекционно племенной работе и по воспроизводству стада низкого уровня технологической технической обеспеченности ферм
кроме того завоз скота производится без учета природно климатических условий и без создания соответствующей кормовой базы
в следствие этого четверть скота преждевременно выбраковывается а также вынужденный расход из за болезней завезенных вместе с импортированным скотом
после такого бессистемного отношения зачастую продуктивное качество завезенных пород сельскохозяйственных животных не соответствует заявленным стандартам
поэтому у них не только увлекаться импортом скота но и параллельно уделять внимание разведению местных отечественных пород таких как казахская белоголовая или аулиекольская
видимо министерство позабыло что у нас существуют такие породы
если бы определенную часть финансовых средств расходуемых на разведение импортного скота пустили бы на решение проблем отечественных пород то по моему были бы другие результаты
схожее положение сложилось и в молочном животноводстве
на сегодняшний день только тридцать процентов произведенной продукции перерабатывается
возникает вопрос почему
потому что между производителями и переработчиками отсутствуют экономические рычаги
вместо того чтобы производственники переработчики объекты хранения и транспортировщики поддерживали помогали и не препятствовали друг другу а наоборот сотрудничали и работали вместе для наращивания производства а у нас получается по другому
вот почему у нас скот и продукция уходят в соседние страны потому что там работают рыночные механизмы
а мы создавшиеся проблемные вопросы хотим решить запретительными мерами
это не рыночный подход а прошлый век
поэтому без применения рыночных рычагов и механизмов невозможно создать стабильное производство сельскохозяйственной продукции
для этого необходимо иметь четко налаженную схему переработки продукции обеспечить ее хранение и своевременную транспортировку напрямую до рынков сбыта
без применения такой рыночной схемы товаропроизводители теряют от производимой продукции до восьмидесяти процентов дохода
то что я сейчас задал министру этот вопрос
к сожалению доходы уходят в карманы многочисленных посредников вместо того чтобы эти деньги селяне могли использовать для развития и расширения своего производства
вот куда необходимо направлять свои усилия министерству сельского хозяйства
кроме того складывается непонятная ситуация по эффективному использованию выделенных финансовых средств
до сих пор миллиардные суммы расходуются на строительство новых перерабатывающих предприятий и откормочных площадок в то время как действующие работают вполсилы или попросту простаивают
мировой опыт показывает для того чтобы повышать производство и качество продукции для достоверного ценообразования сельхозпродуктов необходимо повсеместно развивать сеть сервисно заготовительных пунктов
оптово распределительных и торгово логистических центров коммунальных рынков
к сожалению перечисленные сервисные услуги у нас слабо развиты и во многих случаях работают неэффективно
в связи с этим еще раз хочу отметить что условия рынка не приемлют половинчатых решений особенно что касается сельского хозяйства
экономические механизмы не срабатывают если не будет соблюдаться полный цикл рыночных отношений в условиях производства переработки хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции
поэтому следует учитывать комплексный подход при производстве продукции и ее реализации спасибо
спасибо слово предоставляется депутату ашимбетову прошу
уважаемый председатель и присутствующие
наиболее важным вопросом волнующим наших граждан является вопрос обеспечения социально значимыми продуктами питания
ослабление контроля за ценами не раз отмечал президент
в прошлом году инфляция на продукты питания составила девять и два процента а с начала года ноль девять процентов
в настоящее время из девятнадцати социально значимых продуктов питания только по двум э сахару и мясу птицы в стране имеется импортная зависимость
то есть по семнадцати видам у нас имеется собственное производство и продукции в достаточном количестве
у нас стоит задача контроль ввести контроль за социально значимыми продуктами питания при этом цена продукции у производителя не должна регулироваться она должна быть в конкурентной среде
главное чтобы продукты дошли до потребителя с обоснованными торговыми наценками
для примера картофель и морковь со склада у сельхозтоваропроизводителей павлодарской области сегодня отпускается семьдесят тенге в магазинах столицы цена составляет сто сорок тенге в два раза выше
контроль за ценами правительство делегировало местным исполнительным органам определив им право устанавливать своими решениями предельно допустимые пороговые цены
по информации акиматов эта система не имеет результатов
во первых неэффективна сама процедура фиксирования цен когда за основу берутся цены из статистических данных за последние три года
во вторых даже в случае установления завышения цены у мио нет полномочий по административному взысканию
единственный госорган у которого имеются соответствующие полномочия это комитет по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики с его подразделениями на местах
однако чтобы принять меры по необоснованному повышению э комитету необходимо установить ценовой сговор на рынке где виновными в основном признают самих производителей продукции
большие надежды в этом вопросе возникают в связи с созданием в республике министерства торговли и интеграции
в числе приоритетных задач министерства определены развитие и регулирование внутренней торговли совершенствование торговой инфраструктуры и защита прав потребителей
на вопрос о контроле за ценами на социально значимые продукты у министерства сегодня два ответа
первый цены контролируют местные исполнительные органы второе мы будем строить оптово распределительные э центры
по первому ответу ситуация известна по второму у нас действует всего лишь один орц на всю страну
то что планируется строить орц за счет международных займов перспектива ближайших двух лет
в связи с изложенным предлагается применить опыт наших партнеров по еаэс
так в белоруссии на сзп предусмотрена десятипроцентная торговая наценка от цены производителя проверяются накладные применяются взыскания при этом в процесс вовлечен потребитель
ограничения в в торговых надбавках применяются также в германии молдове и украине
в июле девятнадцатого года приказом министра торговли были внесены поправки в правила внутренней торговли в которых определено
субъекты розничной торговли на социально значимые продовольственные товары должны устанавливать наценку не более пятнадцати процентов от закупочной цены производителя и или оптового поставщика
однако данная поправка не работает из за отсутствия правовых норм в связи с чем необходимо внести изменения в административный кодекс в части применения мер в отношении недобросовестных торговых объектов и законодательно определить уполномоченный госорган
в настоящее время в мажилисе на рассмотрении находится законопроект о внесении изменений в законодательные акты по вопросам защиты потребителей
депутатами парламента уже внесен ряд поправок
считаю своевременным в первую очередь в защиту прав потребителей узаконить регулирование торговых надбавок на социально значимые продукты питания
надеемся на поддержку и понимание присутствующих министерств спасибо
спасибо слово предоставляется депутату ким роману охеновичу прошу
спасибо уважаемый владимир карпович коллеги
казахстан имея огромный потенциал земельных водных и трудовых ресурсов должен стать одним из крупнейших производителей сельхозпродукции в частности экологически чистой на основе развития биоорганического сельского хозяйства
но это в теории а на практике же картина менее радужная
сегодня страна импортирует значительную часть потребляемых продуктов из за рубежа и чтобы правительство ни делало в этом направлении результат выходит один
наводнение импортом внутреннего рынка продукция зачастую сомнительного качества и повышение цен на продукты первой необходимости
это уже стало аксиомой
в сложившейся ситуации создание сельхозкооперативов дало бы возможность экономическому укрупнению и как следствие этому повышение производительности труда качества выпускаемой продукции а также эффективному использованию производственных мощностей
поэтому реализация шестидесятого и шестьдесят первого шагов плана нации сто шагов по обеспечению мясом и молочной продукцией строилась именно на развитии кооперативного производства на селе
в целях законодательного обеспечения мажилисом парламента в две тысячи пятнадцатом году был инициирован и своевременно принят закон о сельскохозяйственных кооперативах
вместе с тем на практике в сельскохозяйственной отрасли сложилась порочная практика когда со сменой руководства в корне меняются подходы к реализации той или иной программы
так развитие горизонтальной кооперации стимулирующее объединение самостоятельно занятого населения кооперативы в две тысячи семнадцатом году сменилось на развитие так называемой
вертикально якорной интегрированной кооперации которая предусматривает взаимодействие сельхозтоваропроизводителей уже с крупными мясо и мясоперерабатывающими предприятиями
в итоге получили то что получили
нынешнему руководству минсельхоза досталось удручающее наследство
так из двух тысяч восьмисот сорока восьми созданных сельхозкооперативов шестьдесят процентов оказались фиктивными или как модно сегодня говорить фейковыми
одним словом как в добрые советские времена сверху довели план по созданию сельхозкооперативов а местные исполнительные органы на бумаге отчитались о его выполнении
в накладе остались опять только крестьяне и население
таким образом учитывая ситуацию с развитием кооперативного движения на селе вызывает большое сомнение успешная реализация шестидесятого шестьдесят первого шагов плана нации сто шагов спасибо
спасибо слово предоставляется депутату абдрахманову сауытбек абдрахманович прошу
рахмет жаңа сұрақ қойсам ба деп едім енді сол сұрақтың айналасында ы сөз сөйлеуге тура келеді
әлгінде ғана біздің әріптесіміз роман охенович ким біздің еліміздегі азық түлік жағдайының алаңдатарлық екендігін айтты
бұл бері қойғандағы сөз
шын мәнінде қатты қабырға қайыстыратын жағдай
фактінің аты факті
бір кезде өзін толық және бірқатар республикалардың біраз өңірлерін кеңес армиясының шидек бөлігіне жуығын етпен қамтамасыз ететін қазақстан қазір ет сатып алатын мемлекетке айналды
бұл констатация үшін талай айтылып жүрген жағдай

қазіргі таңда елдің азық түлік қорын жасауда жеке сектордың үлесі тиімді пайдаланып отырған жоқ
нақты айтқанда
кезінде ал кезіндегі жасалған шаруалардың барлығы жаман болмайтын талай дүниесі жақсы болатын кешегі кеңестік кезеңде жеке сектордың малын сатып алу
ғылыми негізде кең көлемде жолға қойылған болатын
қазіргі таңда ауылдағы азаматтарының
мал өсіруге мотивациясы өте азайып кетті
бірінші мотивация күнделікті
ішіп жем екінші мотивация тойға мал жинау үшінші мотивация қонақ күту
одан артылатын малдың ауыл адамына қажеті шамалы болып қалды өйткені ол малды нарықтық жүйеге түсіріп одан ақшаға айналдыра алмайды
аудан орталықтарының жаңында тұрған адамдар болмаса
жаңа аудан орталығынан жүз километр жүз елу километр жерде тұратын ауылдар бар олардың
кейбірінің ғана
малды базарға әкеліп өткізуге мүмкіндігі бар
ал ауылдық жерде қолдан таза мал күйінде алудың мүмкіндігі өте аз
ал санитарлық нормаларға сәйкес сойыс пункттерінің талаптарына сәйкес етіп малды сою ауыл адамдарының қазірше қолынан келмейді
жаңа айтып отырған тәжірибе белгілі
ай сайын белгілі бір уақытта ауылға міндетті түрде биік
қоршаулары бар арнаулы таразысы бар
тиісті қызмет органдары келеді соған енді жылқы симағанмен тайынша өгіз барлығы сиятын
сол жерге тірі малды қояды сол жерде сол арада ғылыми негізде терісіне сүйегіне қанша кетеді дегенді есептеп шығарады да қып қызыл ақшаны қолына ұстатып кететін
адам келесі келгенге дейін ы соған сататын малын ойлап жүр
сол артық малдың арқасында баласын да оқытатын тойын жасататын үйін салатын сөйтіп жүріп жататын
қазір тағы да айтамыз ішіп жемнен
жиын тойдан басқаға
мал жинаудың мотивациясы өте әлсіреп кетті
сондықтан министрлік әрине ол кеңестік кезеңдегіні копировка жасаудың ешқандай мүмкіндігі жоқ халықтан мал өнімдерін жинап алудың
таза ет күйінде емес мал күйінде жинап алудың механизмдерін әлі де ойластырса дейміз
ол жерде үлкен ресурс жатыр рахмет
спасибо э слово предоставляется депутату султанову
прошу пожалуйста куаныш султанович
рахмет құрметті владимир карпович
белгіленген жоспар бойынша
өндіріс өнім
бүкіл барлық мына біздің әріптестеріміз де шақырылған мінберге шақырылған азаматтар да өнім туралы жақсы бірталай әңгіме айтылды
сапархан кесікбайұлы сіз толық мағлұмат көп мағлұмат бердіңіз жақсы жақсы материалдар бердіңіз
соған ризашылығымды да айтқым келеді
ал ең негізгі мәселе
өнім де керек ет те керек сүт те керек мал да керек бірақ соны кім жасайды
адам жасайды емес пе
ни слова о человеческом капитале на селе
ауыл шаруашылығы өндірісінде адамдардың жағдайы қалай
адамдардың тұрақтануы қалай
көптеген облыстарда отыз пайызға дейінгі ауылдар жабылып
жойылып кетіватыр
осыдан бір он шақты жыл бұрын салған мектептеріміз тағы басқа әлеуметтік нысандарға адам жоқ қалып жатыр
ол туралы бұқаралық ақпарат құралдары аз жазып жатқан жоқ
ол материалдар да барлықтарыңызға белгілі
солтүстік қазақстан облысының бір өзінде отыз пайызға жуық ауылдар тарап кетті кетіп қалған
не себепті
жаңа ғана әріптесім сауытбек айтқан мотивация деген
шын мәнінде ол түбіректі түрде қаралу керек еді оған жағдай жоқ
біз жаңа құрып жатқан кооперативтеріміз болсын басқалар салалар болсын солардың бәрі қандай есептен құрылып жатыр қазір
оған кім мүдделі
кім жұмыс істей алады
не себепті олар ауылдарын тастап кетіватыр
өйткені олар жұмыс істейтін жерлер басқа біреулердің қолында кеткен латифундисттердің қолында кеткен
олар не мал бағатын жері жоқ не егін егетін жері жоқ
қашанғы олар сол жаңа қолындағы бір сиырына қарап отырады
міне осындай түбіректі мәселелер шешілген жоқ
біз мына жарияладық дипломмен ауылға деген ұран тастадық
кім барыватыр
екі мұғалім үш дәрігер барады
олар да уақытша ғана ал бұрынғыдай әлеуметтік сол жердегі адамдарменен қарым қатынас жасап тұратын атмосфера жоқ
ауыл жоқ ел жоқ елді ұйымдастыратын жер жоқ
сондықтан осы мәселелерге қарамайынша осылардың барлығын түбіректі өзгертпейінше біз ештеңе шеше алмаймыз
ол уақытша бүгін анау келеді сауда жасап кетеді мына жерден кто то перехватит у перекупщиков какое то мясо перепродаст а мы все это в отчет загоняем
ана шегаралық аудандарды қараңызшы қарыңыздаршы
осы райымбек ауданы ашылып еді бір райымбек ауданының өзіне бір жылдың ішінде екі мыңнан астам адам барды сол жерге тура шегарада
шығыс қазақстан облысындағы аудандар марқакөлден бастап тарбағатай зайсан
мына біздің әріптесіміз
сабильянов та ол мәселені бірнеше рет көтерген
ол жерде тұрақтанып жатқан кім бар
шегараны қайда тастаймыз
кімге тастаймыз
құрметті бауырлар осы жерде мемлекеттік көзқарас болмайынша болмайды
әлі күнге дейін ауыл шаруашылық мәселесі бізде салалық болып қаралады
как будто только село рассматривается как отраслевое хозяйство а это государственное
аграрный вопрос государственный комплекс
это государственный фундамент
если мы не наладим и дальше будем катиться кто сейчас да урбанизация законы урбанизации мы все это дело понимаем
но мы же дальше слов ничего не делаем для закрепления людей молодежи на селе
работой не обеспечиваем
проблемными вопросами не не занимаемся
и в конце концов мы выдумываем какие то якорные термины государства
вот здесь у нас есть якорь оны қазақша якорьдің өзін қазақшаға зәкір деп аударыпты
ей ол зәкір емес якорь морской флоттағы якорь который держит корабль этот соның төңірегінде жиналу керек
вот у нас э такие очень легковесные отношения поэтому мы конечно э встречаемся с такими проблемами о которых сегодня все вопросы поднимаются
негізінде жалпы осы мына қабылданған біздің бүгінгі ұсыныстардың барлығын егер жүзеге асырылатын болсақ осыларды алдымен адамдарменен адамдарды тұрақтандыру мәселесімен адамдық капиталды і сол сапасын көтеру мәселесімен байланыстырып қана болады
осындай рекомендацияда да ескеру керек деп есептеймін рахмет
куаныш султанович спасибо большое
слово предоставляется депутату косареву пожалуйста
спасибо владимир карпович
сапархан кесикбаевич я к вам обратиться хочу вы не воспринимайте мое выступление как критическое потому что мы как и вы тоже переживаем за село и переживаем в том плане что надо
рыночные подходы к селу решительно менять
потому что они дальше стране развиваться не дадут
мы скоро станем зависимы от запада даже в продовольственном отношении имея такие богатые традиции и такие природные условия
в чем причина
первая причина состоит в том что рыночники казахстана разорвали землю в клочки
раздали ее отдали под зерно отдельно а под животноводство отдельно
у подворий всего полтора процента земли
но они производят восемьдесят процентов животноводческой продукции
об этом мы говорим уже с две тысячи четвертого года
мы предлагали наша партия предлагала давайте мы сделаем нормированное изъятие продовольствия с с тысяч гектаров земли
дай мясо дай яйцо дай хлеб крупы и так далее а тогда она работает
а у нас отдали землю на этой земле зарабатывают триллионы тенге отправляют их за кордон и живут довольные
и мы делаем вид что так оно и должно быть
нет уважаемые
товарищи так оно не должно быть
этот подход противоречит всем законам экономики
смотрите что делается в селе
хозяйка или хозяин производит мясо и молоко
и я вам не делаю секрета что им за их труд достается всего пятнадцать двадцать процентов от розничной цены
а что это
к чему это ведет
а у человека просто исчезает желание работать
и мы удивляемся почему люди не такие как раньше не рвут из под копыт
а потому что люди
перестали уважать труд потому что его перестали ценить власти
власти должны были видеть это и знать что это происходит у нас в стране а не где нибудь
они получают гроши
смотрите что получается пятнадцать процентов за молоко получают
я здесь в астане встречал в одном хайвилле молоко стоимостью по четыреста восемьдесят тенге
литр молока процент два с половиной

кто положил в карман
неужели правительству нет времени или у них нет способности разобраться куда ушли деньги
если производитель получает менее тридцати процентов
себе в зарплату он перестает думать о заработке
это не я выдумал это маркс сказал
это этот лохматый мужик знал что он говорит
и поэтому я думаю что нельзя и и выбрасывать теорию
развития экономики на откуп паразитирующим перекупщикам
о паразитирующих перекупщиках мы тоже говорим уже пятнадцать двадцать лет
но этих людей даже учесть никто не пытается они просто так и что
мужик забил быка перекупщик увез его
мужику досталось двести тысяч и перекупщику двести тысяч
но мужик этого быка кормил два года
покупал сено
покупал у олигарха сено по двадцать пять тысяч тонна когда сено стоит в натуре не более трех с половиной четырех тысяч тенге
кроме того государство видя что подворье кормит страну ничего не сделало для того чтоб помочь этим людям
дали им технику хотя бы для домашнего производства

а в давнее советское время в подворьях
большое количество как бы ни тридцать пять сорок процентов людей доили коров механически дома
почему этого сейчас нет
почему сегодня мы говорим фермы крупные построим потом будем с молоком
пока эти фермы построим нас уже не будет
ни нас ни вас
надо сегодня жить благами природы и общества а не фантазировать
вот в доходах сельских тружеников пора разбираться
я думаю что правительство на это отреагирует
хочу отметить что этими процессами надо рулить как следует
и рулить так чтобы процесс этот не засыпал на ходу не умирал а воскресал и двигался
смотрите что делается с кадрами
депутаты абдрахманов и султанов подняли этот вопрос
кадры на селе сделали изгоями
учатся они в слабых школах учеников по шесть восемь человек в классе
детского сада там нет
медпункт кроме зеленки и бинта там ничего не найдете
в больницу надо ехать особенно зимой надо просить кировицу какого нибудь
руководителя крестьянского хозяйства
это в таких условиях люди разве будут жить
они уедут
смотрите государство сделало жест мы отправим молодежь на
село за деньги что
с дипломом в село
а почему сельских пацанов не обучить в институте по грантам государства и чтобы они вернулись домой
это же гораздо проще
это было это было многим в памяти известно что сельская молодежь всегда получала
места в институте и так далее
а у нас на сегодня
смотрите что делается кесикбаевич мы не так давно были с коллегой сыздыковым в астраханском колледже
тысяча триста человек учатся
а что у них есть для учебы
трактор у них есть нету
комбайн нет есть нету машина ничего нету
шариковая ручка
и доска классная
это профанация
вы не кадры готовите а вы дурачите народ
вы их позвали чтобы одурачить и чтобы выкинуть из училища и чтобы они ничего не умели как и прежде
жилье в селе надо благоустроить жилье чтобы оно не отличалось от городского
надо в село дать газ сейчас газ идет
но как газ идет у нас в астану мы занимались недавно на круглом столе так там половину надо разогнать тех которые газом занимаются они не знают и не умеют и не хотят этого делать
я думаю что в село надо дать дешевый газ с дотацией от государства дать электричество дать все необходимые жизненные условия а то у нас
уголь в астане
четырнадцать тысяч
а в селе восемнадцать тысяч и что
и никто никто из акимов областей и районов затылок не почесал как дать людям дешевое топливо
овощи и картофель мы смотрите что
я вам приведу пример теплица в э таразе рама турецкая стекло греческое трубы польские грунт из ямайки и она дает
помидоры по девятьсот тенге килограмм круглый год
а люди в южном
таразе живут не участвуют в производстве овощей совсем
они что прокаженные что ли
надо им дать возможность работать в каждом доме теплицу
владислав борисович регламент спасибо что закашлял да
нет регламент я извиняюсь
спасибо уважаемые коллеги мы полностью э исчерпали регламент на выступление
значит я думаю что давайте будем закругляться
значит будем закругляться
хотел бы обратить внимание что сегодня я думаю состоялся горячий

я думаю что э сегодня состоялся заинтересованный горячий горячее обсуждение и э конечно мы вскрыли и обратили на те вопросы
которые наиболее актуальны в решении самой главной задачи это насыщение рынка труда рынка продуктов э отечественными товарами
хотел бы обратить внимание что у нас в принципе есть одна очень серьезная проблема это отсутствие развития должного развития пищевой промышленности и переработки сельхозсырья о котором мы говорили
вот хочу обратить на один момент у нас есть агентство по развитию гчп
на развертывание строительства предприятий переработки сельхозпродукции там есть пункт пятый и в законе о гчп и в самом э положении
но у нас строительство промышленных предприятий за счет принципа гчп мягко выражаясь не выполняется и практически э ничего в этом направлении не делается
значит вот хотелось бы обратить внимание еще министерства экономики то есть министерства торговли чтобы не случилось чтобы у нас торгово распределительные центры стали складами для иностранной овощной продукции надо чтобы
ну будем надеяться что не будет
необходимо ужесточить функции механизма работы спк
сделать из них активного оператора по сближению нашего сельхозпроизводителя и покупателя при заготовке и поставке
хочу сказать еще об одном очень важном вопросе
с учетом указаний шестого ноября прошлого года премьер министр мамин дал команду пересмотреть к концу года программу ауыл ел бесігі о чем сейчас это
куаныш султанович говорил и господин косарев
я хочу сказать что сейчас которые финансы выделяются на они тратятся пятьдесят один процент на дороги тридцать три соц объекты четырнадцать жкх
я считаю что в нее нужно целесообразно включать главное что должно быть в этой программе
создание постоянных рабочих мест непосредственно в ауле где он живет
я полностью поддерживаю позицию которую высказали что у нас отдельные латифундисты отсеют уберут а потом их в селе никто не видит
и еще хотел бы обратить
думается что идеология опорных сел и якорных производств о которых говорил куаныш султанович она сама по себе несколько наверно не ущербна а наносит вред
к чему она приведет
она приведет к утрате значительных пахотных и пастбищных площадей но самое опасное к усилению депопулизации села
то есть как можно собрать со всех сторон вокруг районных центров
у меня спрашивается впечатление что министерство немножко географию нашу забыли
у нас между селами двести триста сто пятьдесят пятьдесят километров и как мы будем ездить к той земле которая стоит вокруг этих сел
я думаю что здесь надо идеологию вообще ауыл ел бесігі пересматривать
и конечно хотел бы сказать еще об одном вопросе у нас
вопрос о прослеживаемости движения продуктов он э давно уже стоит и э еаэс принял решение еще
в восемнадцатом году чтобы ввести нужно прослеживаемость э продукции
но понимаете если у нас не будет прослеживаемости продукции нас же не пустит россия уже к себе на рынок
значит мы это сейчас должны разворачиваться у нас практически этого нет
и еще я хотел бы обратить внимание у всех наверно депутатов вызвала удивление жалоба киргизии на казахстан в вто на что мы ужесточаем меры проверок на гос границе по пути следования грузового транспорта
при этом в девятнадцатом году органы госдоходов выявили более двух тысяч шестисот фактов э ввоза товаров из киргизии в в адрес
фиктивных резидентов казахстана и четыре тысячи восемьсот фактов когда под видом транзита в россию товары оседали в нашей стране
но это все происходит без уплаты ндс наносится прямой экономический ущерб
и думается необходимо э нашим министерствам проводить настойчивую работу по склонению киргизских властей к наведению порядка на своей таможне и усилению требовательности
хотел бы сказать уважаемые товарищи что надо эээ и минсельхозу а скорее всего мин торговли разработать новую редакцию закона о регулировании торговой деятельности
у нас пятьдесят один процент торговли по признанию самого министерства находится в тени
пятьдесят один процент находится в тени
а это понятно налогов не получаем
вы вот помните был репортаж из туркестана корреспондент ходил и выяснял где можно рассчитаться в лавке овощной или в магазине с карточкой
не нашел ни в одной
не нашел ни в одной чтобы карточка была и чтобы в подавляющем большинстве чтобы привлекали выдавали электронный чек
ну я думаю кто это должен смотреть
конечно должны смотреть соответствующие местные органы и министерство торговли рулить этой э программой
уважаемые коллеги у вас на руках проект рекомендаций имеется значит предлагаю взять их за основу
значит есть ли предложения изменения что то добавление
коллеги если есть мы отработаем все ваши выступления и соотвествующее внесем
и хочу э поблагодарить за подготовленную информацию значит э приглашенных товарищей спасибо все свободны
депутаты господа останьтесь есть один вопрос